الكمبيوتر يتكون من عدة أجزاء رئيسية: أول شئ عندك المعالج إللى يعتبر عجل الجهاز بعده الذاكرة العشوائية إللى تخزن المعلومات المؤقتة و القرص الصلب إللى يخزن البيانات بشكل دائم عندك كمان بطاقة الرسوميات إللى مسئولة عن عرض الصور و الفيديو واللوحة الأم اللى تربط كل الأجزاء مع بعضها واخيرا عندك شاشة العرض و لوحة المفاتيح و الفارة للتحكم